אנציקומען צו א- א מענטש זאל אנקומען צו זיין ציל איז זייער, זייער שווער און ס'נעמט אסאך צייט סאו מ'דארף אסאך געדולד ווען ס'קומט צו די זאכן. מ'דארף קענען ווארטן ווייל מ'דארף קענען איבערטון די זעלבע זאך אסאך, אסאך מאל ביז מ'קומט טאקע אן צו די ציל וואס מ'וויל אנקומען און ס'קען נעמען אסאך צייט וועגן דעם דארף מען אסאך געדולד ווען ס'קומט צו אנציקומען צי צילן.